Ny lanin'ologno amin'ny hôfan-tragno atô aminay atô arakaraka tragno malôha tragno koa ngezdangeda ôhatra hoe un million ake fa izy koa helihely izy cinq cent mille ake, fa izy zany tsy agnatin'izany edy rano ndraiky jiro e fa fôndron'ny tragno fô zay zany.